Landspítalanum hefur verið stefnt til greiðslu miska og skaðabóta vegna alvarlegra læknamistaka á fæðingardeild spítalans tvö þúsund og fimmtán nýfætt barn lést og hefur lögregla rannsakað málið í þrjú ár án niðurstöðu ákvæði tengt legu Sundabrautar og breytt útfærsla veggjalda er meðal ástæðna þess að ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki enn undirritað

samkomulag um samgöngumál hagfræðiprófessor segir að það verði að vera skýrt hvort ríkið grípi inn í ef Icelandair lendir í vandræðum forstjóri félagsins segir þetta ógætilegt tal og staða félagsins sé sterk það þarf að binda enda á

Filippseyjum segir móðir tvítugs manns sem lögregla myrti mannréttinda þar í landi forsætisráðherra Kanada hefur beðist afsökunar á kynþáttafordómum eftir að gamlar ljósmyndir og myndbönd af honum með

hjón sem misstu barn sitt vegna læknamistaka á fæðingardeild Landspítalans fyrir tæpum fimm árum hafa stefnt spítalanum og íslenska ríkinu til greiðslu miska og skaðabóta stefnan var birt ríkislögmanni í gærmorgun lögregla er enn að rannsaka málið Sigríður

Eyrún Friðriksdóttir og Karl Olgeirsson eignuðust son sinn Nóa Hrafn á fæðingardeild Landspítalans í janúar tvö þúsund og fimmtán hann varð fyrir heilaskaða í fæðingunni og lést fimm dögum síðar þau lögðu fram kvörtun til landlæknis þá um sumarið sem komst að þeirri niðurstöðu að ítrekuð og alvarleg mistök starfsfólks spítalans hafi orðið til þess að barnið skaðaðist og lést landlæknir úrskurðaði meðal annars að vanræksla

ljósmæðra og sérfræðilæknis hafi haft þessar afleiðingar og gekkst spítalinn einnig við mistökum starfsfólksins haustið tvö þúsund og sextán leituðu Sigríður og Karl til Láru

Júlíusdóttur lögmanns sem sendi þá bótakröfu til ríkislögmanns og kærði málið til lögreglu fimm starfsmenn spítalans hafa stöðu sakbornings í málinu nú þremur árum síðar er málið enn á borði lögreglunnar og ríkislögmaður hefur ekki svarað

efnislega þrátt fyrir ítrekun í júní síðastliðnum í gærmorgun var ríkislögmanni birt stefna á hendur Landspítalanum um greiðslu skaða og miskabóta vegna dauða barnsins krafist er hárra bóta en þau Sigríður og Karl eru bæði skemmtikraftar og gátu ekki unnið í langan tíma eftir áfallið kostnaður vegna sálfræðiþjónustu og ýmiss annars er einnig tekinn inn í reikninginn stefnan er byggð á niðurstöðum úttektar landlæknis og Landspítalans

sjálfs

er kunnugt um stefnuna en vísar á ríkislögmann málið verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðjudag seðlabankastjóri hefur áhyggjur af því að hagvöxtur verði minni en spáð hefur verið hagfræðiprófessor segir að ekki sé hægt að leggja þjóðarbúið undir að Icelandair fái bætur frá Boeing vegna kyrrsetningar MAX vélanna seðlabankastjóri og Gylfi Zöega hagfræðiprófessor og nefndarmaður í peningastefnunefnd Seðlabankans komu á fund efnhags og viðskiptanefndar Alþingis í morgun við erum að spá tiltölulega vægum samdrætti hagkerfið fari aftur að taka við sér það helsta sem ég hef áhyggjur af því að þetta sé of gott til að vera satt það verði eða að ferðaþjónustan nái ekki að rétta úr kútnum hratt og við höfum búist við Gylfi benti á vanda ferðaþjónustunnar og taldi líklegt að ferðaþjónustufyrirtæki yrðu gjaldþrota í vetur þá þyrfti þingheimur að fylgjast sérstaklega vel með Icelandair það er

þá saxast á eigið fé eigið fé Icelandair Group hefur lækkað úr tæpum fimm hundruð níutíu og tveimur milljónum dollara eða rúmum sjötíu og þremur milljörðum króna í árslok tvö þúsund og sautján í um fjögur hundruð þrjátíu og ein milljón dollara eða rúma fjörutíu og þriggja milljarða króna við lok annars ársfjórðungs þessa árs Icelandair tapaði næstum ellefu milljörðum króna á fyrri

helmingi þessa árs tap félagsins á sama tíma í fyrra var rúmir sex milljarðar

vegna kyrrsetningar vélanna verði um sautján milljarðar króna og ætlar að krefjast þess að Boeing bæti það allt útflutning og lífskjör hérna það þarf að vera skýrt hvort ríkið grípur inn í ef Icelandair lendir í hremmingum að mati Gylfa

setja ramma utan um kerfislega mikilvæg fyrirtæki ef fyrirtæki biður um opinberan stuðning hver eru skilyrðin þannig að allar reglurnar séu eins og var gert með hitt félagið

Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair segir í samtali við fréttastofu að ummæli Gylfa hafi verið frekar ógætileg af manni í hans stöðu félagið sé vel í stakk búið til að takast á við krefjandi aðstæður ákvæði tengt

legu Sundabrautar útfærsla veggjalda og samræming við samgönguáætlun eru helstu ástæður þess að

verið gengið frá samkomulagi milli ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu í samgöngumálum tíu dögum kynnti Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra drög að samkomulagi fyrir kjörnum fulltrúum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og stjórnarþingmönnum í stefnt var að því að undirrita samkomulagið í framhaldinu en það hefur ekki enn verið gert í samkomulaginu er gert ráð fyrir að um hundrað og tuttugu milljörðum króna verði varið til vegamála á höfuðborgarsvæðinu á næstu fimmtán árum undanfarna tíu daga hefur samgönguráðherra unnið að breytingum á drögunum og fengu bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjóri drögin í hendurnar í gærkvöld og í dag Gunnar Einarsson bæjarstjóri í Garðabæ sagði við fréttastofu í

morgun að ekki kæmi til greina að skrifa undir þau því í þeim væru setningar sem hann hafi ekki umboð til að skrifa undir hann situr í stýrihópi sveitarfélaganna sem hittist í dag til að fara yfir nýju drögin fréttastofa hefur margítrekað reynt að ná í þá sem sitja í stýrihópnum sem og samgönguráðherra í dag án árangurs samkvæmt heimildum fréttastofu hefur stýrihópurinn setið á fundi í dag með ráðherranefndinni sem

með málið en í henni eiga sæti Sigurður Ingi Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Vilhjálmur Árnason fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis sagði í samtali við fréttastofu í dag að inn í drögin hafi meðal annars verið bætt málsgrein um tengingu við Sundabraut við Holtagarða ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á að hefja framkvæmdir við Sundabraut á þessu kjörtímabili en deilur hafa verið milli ríkis og borgar um legu Sundabrautar um langa hríð í sumar kynnti samgönguráðherra skýrslu starfshóps þar sem tveir kostir voru taldir fýsilegastir

veggjalda þá vildu stjórnarflokkarnir fella samkomulagið betur að samgönguáætlun sem Alþingi ynni eftir miklir vatnavextir eru á Suðvestur og Vesturlandi vegir fóru í sundur í Svínadal og koma þurfti ferðamönnum til bjargar Laxá í Kjós var óvenjuvatnslítil í júní þegar ekki hafði fallið

vikum saman áin er nú gerólík og flæðir vel yfir bakka sína enn er stunduð laxveiði í ánni en í dag hafa veiðimenn þurft að fara gætilega vegna

veiðimönnum er ráðlagt að halda sig vel uppi á bökkum þá hefur vatnsaginn valdið vandræðum því þrír ferðamenn sem voru á leið um Svínadal í Leirársveit urðu innlyksa þegar vegir fóru þar í sundur bændur þar segja ár orðnar að beljandi

stórfljótum og brúnar að lit tún séu orðin

varð ófær þar sem vatnsflaumurinn gróf undan veginum við brúna

urðu innlyksa í Svínadal en þau urðu raunar innlyksa í Langavatnsdal ekki langt frá Svignaskarði í Borgarfirði

í Langavatnsdal fór vegurinn í sundur á tveimur stöðum í dag vegurinn í Svínadal fór í sundur af völdum búið er að laga hann hrafn þú varaðir við miklu vatnsveðri í gær og en hvernig er útlitið núna

á enn eftir að falla mikil úrkoma næsta sólarhringinn og dregur aðeins úr ákafanum

sendinefnd frá Filippseyjum er komin til Íslands til að vekja athygli á stöðu mannréttindamála í heimalandinu þar á meðal er móðir tvítugs manns sem lögreglan myrti fyrir rúmum tveimur árum fólkið er hér sem sendinefnd kirkjulegra samtaka sem kallar eftir réttlæti á Filippseyjum þau funduðu í dag með Rósu Björk Brynjólfsdóttur

þingmanni v g í utanríkismálanefnd Alþingis ályktun Íslands um úttekt á mannréttindamálum sem var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í sumar vakti hörð viðbrögð ráðamanna á Filippseyjum

vera skotmark stjórnvalda eftir að hafa aðstoðað minnihlutahóp sem taldi sig verða fyrir mismunun hann segir að eftir það hafi hann og kirkjan hans verið bendluð við vopnaða

Evrópu í sumar og ætlaði að snúa aftur heim áttunda ágúst en hætti við því honum var ráðlagt að gera það ekki

hópurinn fer meðal annars á fund utanríkisráðherra og biskups Íslands áður en hann stendur fyrir opnu málþingi í Neskirkju á laugardag sonur Marissu

var tvítugur þegar lögregla myrti hann á Filippseyjum í ágúst tvö þúsund og sautján mikil uppbygging er fyrirhuguð á svokölluðum á mótum Laugavegar og í miðborg Reykjavíkur gömul hús víkja fyrir allt að fjögur þúsund fermetra nýbyggingum og önnur

fá andlitslyftingu mikið hefur verið byggt á og í kringum Laugaveg undanfarin ár byggt hefur verið upp á svæðum eins og næsta stóra uppbyggingarverkefni af þessum toga og jafnframt það síðasta verður hér á horni

ef allt gengur eftir verða framkvæmdir komnar á fullt um mitt næsta ár borgarráð hefur samþykkt að auglýsa deiliskipulag fyrir reitinn sem gerir ráð umtalsverðu

fyrir íbúðir gistirými og aðra þjónustu um fjögur þúsund

sex hundruð fermetrar verða endurgerðir í þeim byggingum sem eftir standa arkítektar hanna húsin sem standa við Laugaveg fá andlitslyftingu og verða hönnuð þannig að þau falli að götumyndinni húsið við Laugaveg þrjátíu og þrjú sem er friðað verður gert upp í samræmi við upprunalega gerð þar verður gististarfsemi og þjónusta á jarðhæð byggingarnar við Laugaveg þrjátíu og fimm og þrjátíu og sjö verða einnig endurgerðar og einni hæð bætt á hvort hús auk þess sem timburhúsið verður lengt til austurs mest bætist við

fjórum verður rifinn en það húsnæði eyðilagðist í eldsvoða fyrir um áratug þar verða tíu til tólf íbúðir þrjár hæðir auk bílakjallara og rishæðar með svokölluðu

í portinu fyrir aftan umræddar byggingar stendur einnig mikið til það á að flytja þetta hús draugahús

en var síðan fært aftur fyrir þegar nýja húsið Laugavegur þrjátíu og sjö var byggt síðan er hérna steinhús sem á að rífa og hérna megin hérna megin munum við laga allt saman til

hérna verða líka þriggja hæða hús auk mansard hæðar og þar verða

þetta hús Laugavegur þrjátíu og þrjú b verður gert upp og tengt við Laugaveg þrjátíu og þrjú með litlum

í þessum húsum verður hótelstarfsemi en gert er ráð fyrir allt að fimmtíu og sex gistiíbúðum á svæðinu Orri býst við að framkvæmdirnar verði mikil lyftistöng fyrir svæðið já það verður mjög mikil breyting til batnaðar ég held að

þetta verður allt miklu snyrtilegra og og vonandi verður meira og betra mannlíf sem tengist þessu við fáum tvö ný torg eða lítil torg eitthvað skemmtilegt sem gerist í kringum þau enn á eftir að samþykkja deiliskipulagið en Orri vonast til að framkvæmdir geti hafist snemma næsta sumar þrír menn sem sátu hundrað og fimm daga í varðhaldi árið nítján hundruð sjötíu og sex grunaðir um að vera viðriðnir hvarf Geirfinns Einarssonar telja ekki réttlætanlegt að ríkið greiði Erlu

Bolladóttur bætur fyrir þátt hennar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu þremenningarnir sem stundum eru nefndir

eru Einar Bollason bróðir Erlu Magnús Leópoldsson og Valdimar Olsen þeir telja að sýkna verði Erlu með dómi áður en hún fái bætur lögmaður þeirra skrifar þetta í bréfi til Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra

Johnson forsætisráðherra Bretlands hefur tólf daga til þess að leggja fram drög að nýjum samningi um fyrirhugaða útgöngu Breta úr Evrópusambandinu þetta

forsætisráðherra Finnlands

hann er jafnframt formaður ráðherraráðs e s b forsætisráðherra Finnlands

bresku ríkisstjórnarinnar segir að ekki verði tekið mark á þessari kröfu

tilbúningur boris Johnson fer á fund leiðtoga e s b ríkjanna sautjánda október og þarf samþykki þeirra fyrir því sem hann leggur á borð Johnson hefur sagt að mikill árangur hafi náðst í viðræðum við e s b um Brexit síðustu daga leiðtogar Evrópusambandsins eru ekki alveg á sama máli forsætisráðherra Lúxemborgar sagði engar raunhæfar tillögur hafa komið á borð

forseti framkvæmdastjórnar e s b segir Breta við það að brenna á tíma og Hæstiréttur Bretlands lauk í dag fyrirtöku á máli gegn ákvörðun gera hlé á störfum þingsins til fjórtánda október

að vænta snemma í næstu viku þinghléið var mjög umdeilt meðal þingmanna og fari svo að það teljist ólögmætt vilja margir að þingstörf hefjist aftur sem fyrst en Boris Johnson gaf það í skyn í dag að

ekkert endilega að

er enn þrítugasta og fyrsta október mjög óljóst hvernig útgöngunni verður háttað stofnfundur svokallaðs samstarfsvettvangs um loftslagsmál og grænar lausnir var haldinn í dag fulltrúar atvinnulífsins menntastofnana og hins opinbera standa að honum forstöðumaður vettvangsins segir að taka þurfi hressilega til hendinni í loftslagsmálum á næstunni mikil ánægja var hjá öllum sem tóku til máls á stofnfundinum í dag forsætisráðherra sagði til dæmis að það væri frábært að íslenskt atvinnulíf væri að koma saman

og hlusta á vísindin framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði að loftslagsmál væru ekki bara eitthvað mál sem þyrfti að sinna heldur væri það eitt af aðalmálunum við höfum skipt upp í þrjá meginkafla fyrsta er að

leiða samstarfs atvinnulífs og stjórnvalda í þeim

sem þarf að halda áfram og taka hressilega til hendinni núna á næstunni þar getur atvinnulífið virkilega tekið

hendinni til dæmis í orkuskiptum í samgöngum og víðar þar sem þar sem að atvinnulífið leikur stórt hlutverk þá eigi að markaðssetja og kynna þær grænu lausnir sem Ísland hafi upp

á að bjóða en fjöldi íslenskra fyrirtækja hefur

tekið að sér verkefni víða um heim sem byggist á þekkingu á sjálfbærum lausnum hér

erlendum gestum á einum stað í Reykjavík hvað verið sé að gera mikil aðsókn sé í slíkt hús í Kaupmannahöfn það eru fjögur ráðuneyti það eru ýmis samtök úr atvinnulífinu það er fyrirtæki það eru háskólar og fræðastofnanir þannig að þetta er þetta er mjög breiður breiður hópur sem gefur vettvanginum mikinn styrk en setur líka mikla

forsætisráðherra Kanada hefur verið harðlega gagnrýndur eftir að gamlar myndir og myndbönd birtust af honum með

baðst í gærkvöld afsökunar á að hafa málað sig svartan í framan á grímuballi í grunnskóla þar sem hann var kennari árið tvö þúsund og eitt og að hafa gert slíkt hið sama á í menntaskóla forsætisráðherrann fékk að heyra það á kanadíska þinginu í dag og var sagður gera lítið úr baráttu minnihlutahópa

Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir í kvöld Jón Þór Hauksson þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta kynnti í dag landsliðshópinn fyrir næstu tvö verkefni ísland spilar vináttuleik við stórlið Frakklands áður en liðið mætir Lettlandi í undankeppni í fótbolta hófst í dag og eitt stærsta mótið á

Evrópumótaröð karla í golfi meistaramótið hófst á Englandi

lenti í basli á fyrsta hring

landspítalanum hefur verið stefnt til greiðslu miska og skaðabóta vegna alvarlegra læknamistaka á fæðingardeild spítalans tvö þúsund og fimmtán nýfætt barn lést og hefur lögregla

rannsakað málið í þrjú ár án niðurstöðu ákvæði tengt legu Sundabrautar og breytt útfærsla veggjalda er meðal ástæðna þess að ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu

undirritað samkomulag um samgöngumál hagfræðiprófessor segir að það verði að vera skýrt hvort ríkið grípi inn í ef Icelandair lendir í vandræðum forstjóri félagsins segir þetta ógætilegt tal og staða

félagsins sé sterk það þarf að binda enda á

á Filippseyjum segir móðir tvítugs manns sem lögregla myrti hópur er hingað kominn til þess að vekja athygli á stöðu mannréttinda þar í landi þessum fréttatíma er

uppfærður allan sólarhringinn við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma